a ni wo nɛ besin mɛna matete ni a nuwɛnu wozome le vɛn-sɛnk desanbre mu a be mu ma nɛ mu ma nɛ a wa le'a lo irisiro tero wozomena nɛ a nuwɛnu le vɛn-sɛnk desanbre to ni wozome seso wozome so besin mɛna matete a po an wozome wiyan